I sprasmi shurbes çë hëngra kleu brumë me lëng e likënkë. Brumit ish me lëng kumdhamurje dhe blemë likënkën çë e burëm bashkë me lungun e është një <hesitation> një ushqimë ftetë i mirë nga tradhitatë siçiljane.